Hala ka tawai miɗo hala jonika ka fulfulde, fulfulfe bargure ka woni hala am, ngam kanko woni haala am, hanju waɗi miyiɗi ka